ان هو يكتب المصاريف متاعها متاع الشهرية اللي يصرف فيها يكتبها على الورجة يعني شين- شين صرفت وشين دار. وفي نفس الوجت الحاجات اللي مش اساسية ما عادش يعني ما يصرفش عليها فلوس الحاجات الاساسية هي اللي يصرف عليها فلوس. يعني كماليات والاكسسوارات ما- ما يصرفش عليها. يصرف على الحاجات الأهمية يعني الحاجات اللي ليها فائدة.